شمېره زما لپاره د مینې، کورنۍ، او همکارۍ نښه ده ۶. دا شمېره د مسوولیت او ملاتړ ښکارندويي کوي. کله چې ۶ شمېره ګورم، نو د کورنۍ ژوند او د ملګرتیا احساس ذهن ته راځي. ۶ شمېره ماته دا یادونه کوي چې مهرباني او همغږي ژوند ښه وي.